اذا خيروني اتحكم في الالات او الحيوانات، احس انه ما في داعي اني اتحكم في الحيوانات يعني الله سخرها لشي معين وخلاص، انا احس اني اتحكم في الالات لاني حخليها تسوي الشي اللي انا ابغاه كمان، ممكن <hesitation> اسوي اختراعات جديدة تكون كذا في بالي، <hesitation> اسخرها لاشياء حتفيدني وحتفيد الناس، كمان اشوف كل شيء الواحد يعني ايش يبغى واسوي له ذا الشي في ذي الالة يعني اطورها.